जब भी मैं उदास हों दु त आपके हमेशा पता हों दु कि मैंन कन के हेसन और कन के खुश हों न। आप्ते कोई न कोई हसन की वजह मै ते खुश करण की वजह निकाली ही दे दे। आप कोई येन बात करी देन्द जैसी मेरू मन खुश वाई जां दु और मैं खुश वाई जांदू आप मेरी जिंदगी म बहुत जरूरी इंसान छ आपकी वजह सी मैं कभी हसनू नि भूल दु। आप कई न कई बात सी मेक हंसाई दे दा। और मै ते खुश रख दा